देखो सा हुकूम बात अडी हवा हा के आप कैमरा मा अलग-अलग तरीका उ कलर कर सका हा। जसा के व्हाइट, पिंक, ब्लू। मारा हिसाब उ तो कैमरा मा व्हाइट कलर अच्छो लगा हा। उणु कैमरा मा रोससी हो जाव हा और देख ना मा बे अच्छो लगा हा ऐण हिसाब उ कलर कर सका हा आपा।